डिस्पेअर म्हणजे निराशा जी सगळ्यांनी केव्हा ना केव्हा। अनुभवला असो कोण ना या सवसारान जेणि निराशा। अनुभावांक ना निराशा म्हणतली की मका त्या युद्धं झाल्ल्या। देशत्या साध्य सुद्ध्य लोकांची जेंची कायत चुक नस्ताना। ते भोगतात ती बुरगी जेंचे पालक या युद्धान। विनाकारण मेलें आणि ती बुरगी अनाथ जाली।